Dza nkyɛ merepɛ nye dɛ nkorɔfo nnhu m' dɛ mowɔ hɔ. Ɔno botum ama eehu ndzɛmba bi a binom dze sie wo a wɔmmpɛ dɛ ehu.